A za mandeha bus agnatin'ny herignandro zao i- impolo agnatin'ny herignandro ake zany aller retour de dikan'izany zany agnatin'ny vôlagna raiky <noise> efapo- inefapolo ake zainy, zany hoe mandany eo am'cent vingt milles francs agnatin'ny vôlagna araiky zany za.